A matematica a no l'é pe ninte inutile, donca l'é scì importante studiâla. Tanto pe comensâ perché a t'arve a mente, a t'arve a testa. E dapeu perché a matematica a l'é a base pe capî, pe comprende comme fonçioña tante tecnologie che ancheu en primmäie. Donca l'é importantiscimo studiâla.